Laha zaho gadran'ny mpanjaka vavy amy tilikambo abo be eny aloha, zaho mila raha mila fitaratsy aho, de iny atifitsiko amy masoandro iny soa mba hitan'olo. Lafa hitan'olo isanandro anie iny mety tseritseriky gn'olo hoe ino avao raha anabo roy? De tsy maintsy mila hevitsy olo reo hoe hanenty any raha iny. Ka lafa hitako amizay fa ambany zany rozy, manelakelaky tana aho hoe: Toy aho e, toy aho e! Zay zao hevitsy hitako.